Kokoe domami kere kere, do kwa koe wey karavl jusoro wey kara mai. sowen. bora kubl kara feru ami ra ka ami keke ya eko darabo ne raka lami anu opchienenwenra in sisien ejina abo. po ra in ma swan ejina bo bae ananami ko nne nsin. sabi tore sare obari ba era toro nsin ba ko ebbie, ami bae ame rake bari kombe, ame rake bari komebe ame me wey baṅ pocho pocho anu nemi. a bienri ajurinjo. amachuma kor darobone ka labi ebie nweyo bae onee way dore charu oponru, to nonne kara jun nsinyo wey lamaru bie or so way na lor bey ko ra Ame ma naru lor obato juen nsira a lamamu lamami anura na bae koe. Nga churaru ko. Odomari dore fe me, and a jor koe areni dore baen aǹu eko jaba ni. Oga gba danu eiani. bo den anu weeh. dara manu ra golia ka see lama kwaru fe ru ame keke ra, ojoyen kra benru and ami ajonu eko labiari ra basen a. me. N kekeya. tin bato lamiru nsiyo, mbato labira nwenyo so njaka oka benru okonee nwen. so wa yan ko aneraka wee eko, wee ye eko a chan lor, see yeeh wa lama kor wa chan lo enu wa oni ra fiemuru, chi chia ra njakar, anara ndaraton wanenu